Ije ije eye lọchẹ glam ma, acholim ma lije ẹbọ ike yọn, ana acholi elije tu onomu ipu inu amu na lẹbo̱m ma, ije ọma oje oyeyi ọlamu gaọ glan, ije ijẹb lọchẹn ije ije ye lọchẹn, ben kalọ no wachẹnya ọdan kalọba lẹ ọbuwọ biyẹnẹ nije, ije nya oge yọyije gaọ en bẹti ajan oyọyi yọda eyi no huwọtun, ake lẹbọn, ohọtu ije ọma koke lọtomomipunu gọ abo jẹbọ gaọm ma ije oma o o o jẹbọ gaọ glan, ben kege nya oyọyi jijegọ amu no yọyi kpọnya ẹchẹ alepo ichẹ ekọbuwọ oyọyi kpọnya ẹchẹ alepo iche ekọbuwọ oyọyi gweje ege nya, bọt oke lije kpobaga alọda oya memlamun. So ije a ije eye lọchẹ glan oje eye gam glan, ben kamupi no nyọnya, ije ije ye gam glan kọs anu nalije lẹ tiponu a anu na yọyi dọchẹ, ije nya yọ alẹ jẹjẹ unẹchi kpo yẹ, ije keyọ ẹ, eye iyọ gaọ glan, ije ije eye lọchẹ glan, ije ije eye glan ije ije eye glam ma, amu nalọba lẹ ichẹ a akọbu ẹnya num dọka ichẹ okmu ga. Okwu gaọ amu no nmayi wọlẹ nmuklọ mebi oleje gwa oga gwuta alẹla kalọ ogbije nmuwo̱ oje eye gaọ glan, ajan oyi tẹchẹ koyi wọlẹ du otu pii noyi wọlẹ a ije no kpoba gaọ ba ayọda dodu mlanun ayi nyinyi eko dodu aleyeyin, alẹbọ kọ tun, oyi tẹchẹ okpọnya oyẹ nya achẹ achẹ kela oga kwọ mọbọ nama ichẹ nya yọ obiyẹ nya ichẹ obinyẹ nya ichẹ ije eye gaọ glan, ebọ ye eye gaọ ẹbọ kipu ọte ije eye gaọ glaa, ije ije eye gaọ glan, ẹbọ no je eye gaọ gla anu wẹbọ kipu otẹ ije ye eye glan alije lẹ nalẹbọn eye iyanu glan, alije lẹ anu na yọyi dooche a alije lẹ omomu ipu inu oyi doochẹ ije ọma ayọda du mlanu glan oba ayoyi choke nu ichiche. Abi yọyi gunẹchi abi yọyi genya ẹbọ ike yọ kọtun, ije ije eye loche glan, ije ije eye glan, ije ije eye glan, ọba yọyi kpẹ nya ọyọyi kpọnya oyọyi gweje. Oyoyi yẹ nya, ọchọchi gbote alẹka odegba tuwọ, ojẹbọ gaọ gẹn odobahọ yọyo kẹla eko dodu, achẹnya yipu nu yọyi kẹla eko dodu a, oje eye gaọ glan, eko duma na lẹla ka olegba dẹtuwọ gbayi. Akẹnya num do̱ka ichẹ a, akije oke yọbọa kawọ jen ọdinya okẹ wunwalu kanọ kpọ, kije nawọ idọka an ije ke bayọ ode oke wunwalu kanọ kpo̱, oga gwu nmuklọ ogwu, ogwu ọte pi alẹka ogjije nwuwọ ogbegba odẹ tuwọ akẹla nmoko nu gilan alẹbọn yọ bọa. So ije ije eye lọchẹn ayi ka okẹ awọ gọlẹnọ nyọyi mlẹinjọ ọlenọn ayi tọ ọlenọ nya ake lẹbọn du agbela tọ kẹga nanọ klapiyọ nọyi ya no fi anọm ma nanọ ga ole nmegunu amu oyaga, alela ka gelọ bobu olije tẹhọ fu̱wọ kpọ, bọti aba lẹbọm ma bẹ ije a ije eye gilan, ije ije ẹbọ lọchẹ glan, alije alẹbọ glan alije ornomu ipunu ayọyi nmọ toche tipuoche ẹbọ kipu ọte je eye lọchẹ gla, ije ije eye lọchẹ glaa, so ọda duma nadọka ije iyọ gaọ gla bọti aba ke lebo̱ kipu ọtem ma be. Oyunklọ okpiye kuwọ glan, ije yọ laye odre ba gaọ lay aba lẹbọ kipu otem ma bẹ ije a ki yọn, ije yọ nana nake lẹbọ kotum ma olẹa ije a ije eye gaọ ga ajiye? Oje eye gaọ glan, ije a ba ayọyi mọ ichi ayọye nọ iluchi oje oda duma gaọ glan, ake nya okwu gaọ ake nya okwi gaọ, akije nya mẹnẹn okewu gaọ bọti ẹbọ a ike yọ glan kọsije ije eye glan, olẹbọ gaọ glan oke je eye gaọ glan.